La'koon kotaq meesb'al nrikoj naq la kotaq mama'aq mare'ta ren rijosq'ii la joch' lo ke rib'an naq re' naa re' re' rik'ol qa's taqee' q'ajas je' xaq <hesitation> chee' oo wul qa' xaa sumaj koon wachak'al ro'na re'e naa nakoj reh naa reh na reh nak'ol re' pooq nak'ol q'ajas ja'ar re' ro'na re'ee wula laa piso ja'ar nkib'an trapear ro'na wul cha k'eh wach laa la qa'sa moo nakoj la mesb'al reh naak'ol la q'ajas nrimes qa'cha kotaq is wul reh reh rik'ol laa la q'ajas la mesb'al b'anooj ruu' ro'na re' je' man cha re'ta je' b'anooj la'koon ro'na b'anooj ruu' plástico la'koon b'anooj ruu' kotaq re'ee la nkiq'ar re' ree mimbre <hesitation> re'ee ro'na re' nrik'ol qa'sa moo nrik'ol la q'ajas laa la meesb'al man xajunaj ta cha ruu' qa's moo rik'ol naq laq'ajas la'koon la meesb'al